Ai, mairi! Pos la escoba barri la fusca por mé delas fibras que tien pa barrel, qu'enantis eran de ramaju i ogañu pos sonin de prásticu. Las fibras pos se muevin dun lau pal otru, arrecogiendu la fusca i el polvu. La escoba tien un mangu que se gasta pa guiá-la i guial la movición delas fibras. Yo es lo que gastu porque las aspiraoras essas robonis tovía no ahilan bien i amás sonin mu caras entoavía.